Ñy raha nisy taminy ñy tantarany Tailandy: ñy fiovany ñy rafitsy pôlitiky taminy ñy tao roa amby telopolo no sivanjato no arivo, nañova ñy firenea, aminy ñy fitondrà panjaka tanteraky, ho lasa fitondrà kônsisitisiônaly.